أكثر لعبة نحبها ومازال متوفقتش فيها هي لعبة الشطرنج، لأن فيها هكي تمخميخ وتشغيل <hesitation> هكي للعقل وهكي لعبة ذكاء، وحتى لعبة الورج لعبة الكارت عندي حلوة جدا نلعبها مع ال مع أصحابي و س مع العيلة هكي لعبة ممتعة لكن في نفس الوجت هي عد عندها عدة تسميات.